טבעא א־תעלים מהם ג׳דא ל־אלמוג׳תמע, כיעטי א־נאס אלמערפה ו אלמהאראת לי כיחתאגוהא באש יסאמו פי א־תנמיה, אלאקתצאדיה ו אלאג׳תמאעיה, א־תעלים כיסאעד פי מחארבת אלג׳הל תחסין אלצחה בנאא קיאם תעש יש ו סלאם, בדון תעלים אלמוג׳תמע כיבקא מהדוד, ו פרץ א־תטוור כתקל ב־זאאף.